Mi waɗan mo e beñuwaar, mi watta hen saabunnde; mi hinno mi ɗo yigga, miɗe yigga nokkuuje ɗe faa yalta. Ɗun woni so a jiɗɗo tuundi ndii faa yalta no yaawiri, non nii woni jonkaa no ngaɗirtaa. <hesitation> Ayyo, nokku amen oo min mbiyataa loonnugol.